Kɨkpakpiikǝ we wǝǝ maa nyaŋkɔmǝrǝ wǝǝ a láa kaala nyarǝ <hesitation> siŋ yi mɨ kɨkpakǝ ke kpii ka kɔmʊ Anyɩ e kpii o lóo ko anyɩŋ ya wɨ lóo poŋ ayɩrɩ ló nuŋ ŋwɨ ŋkpɛ ŋ tii lǝ̈ onuŋ tusa e le kpii wɨ ponu.